Di wala accha dabbaji fere nasta nder maadi ngam di yida kala ndabbawa pat badita di. di do habda joda babal gotel chaka maadi di nyama ha babal gotel di wancha ha nder ladde be derdiraabe maji. dabbaji fere ma hulan nastugo nder maji.